اقضي الرحله مع صحابي و اعمل معاهم زكريات واحلي اقضي معاهم احلي وقت لان أنا بحس بالامان وانا معاهم و بحسهم مكسب في حياتي.